כ'וואלט ענדערשער געוואלט וואוינען אין א פאלאץ ווי אין א ספעיס וועגן, איך ווייס נישט- איך האב נישט וואס צו טוהן אין ספעיס, אבער אין א פאלאץ וואו ס'שיין און גרויס וואלט איך בעסער געוואלט וואוינען אין